<noise> Yɨm nyan a lɔ youli ni bə suwalei namo swɨle yɨ yɨm nyan a lɔ youlini na win. be <noise> jəla nə Kwaamani a feni, kwaama dəbəli ni a feni. Na yo. a yɨm youlini mi jʊni wo a laa ləma be yɨ kwamigən jenɔ nʊni nən dɔm jəno mʊyo be yɨ kwamigən jənɔ nɔɔli munɔ mʊgɔ, lɔngiyo, be yɨ kwamigən jenɔ nəfitəm ni a daani jə yɨm wo kini, mi jʊni wo a ləmai <hesitation> a ləm a lɔ youlini suwatəm bilənkel na we mu maale a lɔ youlini, be nəfitəmɔ nyiməm mu nə suwatəm bilənkel. Be nəfitəmɔ a nyim mu nʊni mu mi mu gaba kellei. Namu maa jʊnilei sai nyuwa. ləma yɨm munɔ mʊgɔ youli jənɔ nəfitəmi, na mu gaba kellei, yɨm youlingɔ. miso ləmle. Kanjəlale yan ke kaya nəlli le, ka jəlale ya maala jʊnile nəl kaa nəli kalalei. Ka jəlale ya maa jʊnile wʊni lam fəngɔ nəbni bʊlale nən təmi ya sulegɔ jʊni mʊ maa nyi, mi dəng dəng. To namʊ maa jə nyannə pər gwam a yɨm munɔ gəmi sai nyuwa ləma yɨmo. A bʊmbɔ yɨm ni a lɔ youlini tun mə gun a lɔ bwesəni mə tababɔ yɔ wo a daa nəb dwankʊng woi gə jə saile nən borang, mə taba bɔ yɔ wo a daa nəborang woi, mə tababɔ yɔ wo a kəga mai unguwai. Ka ga nyuwa ləma. yɨmni kwamigən səbɔ nəfitəmo kiyotəm kel nyan, maatəm gan təbə dəgi nam, kwama mə maam melalilei nan gun nə kumsili su daa maaji mi gəm. A daa maaji mi gaan təbə nəfitəm, gaan təbə beti. To mə nyuwa ləma yɨmɔle mi mə nə komtəm nənɔ kaa nəl, kənki nan guni n suwa kuul mi gəm. Nəla suwaibɔ gən tuwo gən, nəla suwaibɔ gə mə maa gəm jʊnile, to yɨm <noise> nyuwatəm yɨm ləmə nyan namu maa jə nyan ne kwankwangi namu suwa bɨlənkellei kwang kwangi nəfitəmo sai jəla na mou nʊni mou be daligəni sai jəla nən mou. To yɨmɔ sai nyuwa ləma yɨmɔ lɔ youlini mi kaajəl wo. <noise> Ko na nəba ko a fe, kona mʊ gale gai sai ja suwagɔ ai nʊni nəfili nyan, nʊni kwami nəlli sai nəba tikan. To ləma youlini namɔ maa jə nyanle nəmɔ mʊ nyuwa ləma youlinilei. Ləma youlini namɔ suwa bilənkeli nəmɔ mu nyuwa lema youli ni lei. Ləma youlini namɔ kɨla kanjəl nəbilei nəmɔ mu nyuwa ləma youlini lei, sai n nyuwa ləma youlini mi jʊni wo komənnei mi jʊni wo maa mun kaajəl lei, na daani mʊ yɨ woi sai nəfitəma bele daa mu woi, sai nəfitəma jenne gə be tikai maa jʊniyo, be ba bə maa jʊniyo. Sai nəbɔ bele daa mʊ woi ma gə be jə yɨ jə kiyo kelo kin domin kel mʊnɔ ləm, mu maa jə nyanle. Amma na mu maa bwɨlangjəlle sai nəbɔ mwalanle miso mu nyuwa ləma yɨm lɔ lɔ youligɔle nəfitəmɔ ma miso bele a daa mʊwoi.